che rib'aniik kachap jun masb'al rech kab'an amees e rib'aniik kachap amasb'aal rik'in alikiq'ab' kaya'an paqalek tek'ara' lamaax xulnek katmesnek rik'in li choq'ab' xa' xa' chuwach kib'eek la masb'aal chuwach kib'eek la masb'al k'o nik'yaj kemasnek rimal <hesitation> ketz'ib'in taj k'o wii' kiliqq'ab' ketz'ib'nek rik'in li maax xaqar' chila kichap wii' li masb'aal xaqara' kikmin b'iik li masb'al k'o nik'yaj xa' <hesitation> kemasnek che rijach'liik k'o nik'yaj chikiwach jaljaq kaje kajmasnek y qas re'en kinmasnek rik'in nilikq'ab' kinchapa'n pakalek li masb'al xaqara' rik'in xulnek ajeer taq tziij e li masb'al <hesitation> aqachet re cha'neem e cha'neem qaqilan qaloq'ol pi taq tientan jun che chee' xaqara' xa' b'anmaj e nab'eey ketla' taj li masb'al li masb'alxa' b'anmaj che xik'b'al e li xik'b'al la' kirmasan xe' taq chee' wa wuchan pawuchan qas kimasnek el li xik'b'al rii' kawiyb'ej nan kicheqjek tik'ara' kab'anan k'o nik'yaj chek kechakab' qaj che rimasiik rimal qast nem kiqan qas <hesitation> e toqtaq taq raqan k'o nik'yaj xikb'al qas nem raqan ela' qas otz kemasnek li masb'al re ajeer taq tziij cha'neem k'axtajek rimal ketla' chek la' rib'antajiik rimal ela' <hesitation> el qamasnek cha'neem pil qachan k'olb'al masb'al re tientan qakojon y ela' qas richappiik jun masb'al qab'anan <noise>